Akpuga matat akara oyebhambinghe mmatat a me kare oyebhambinghe. Nji tat oji fon njok akpuga afo, obha ki, ebhu nne a ri ngo, nji tat abhiri se eh nne nyo fa a ji bhong nkab eti eyire nyi akpi ano akpuga a bha wa akhin aki. Mbinghe eya a chibh edi a fo wek, wek, wek, wet. Ofu oche, ebhu onyine oka khin nti ama oji kak ka eji nji ayimi se akagha mbingh achibhe adia, mbinghe achibhe a diga nong nne a ka bha abha yua atabhe nti amafo. Akpugha fine a kara oyebhambinghe ka mba nyi tat. Obhu kpe ofona kpugha, oka fon moniyen nyo a ki nyangha, obhu akpuga ama afo ari afo oki khin akpuga ama afo, kpeato se aji ka mba nyin, ka mba nyin, nong akpuga ama aria ka ebham, oki khin, a to se kari inji fa o, okare, kare nji fa okare. Akpuga akara oyebhamingh, akpuga fine a kara oyama mbinghe. And kpe ofona akpuga amafo, oka fon nne nyo okuma afo na ye adig akpuga ama oyebha-mbinghe omo joe. Ofon akpuga, ofon mmon, oyi obhing mmon owa akam, but obhing akpuga, akpuga a mokam. So mmon self mmon aching akpuga. Mmon aching akpuga ka mba ayina? O yi oto mmon owa "monomeo" ba chong oji tug ayip a bha tung. Mmon o me o en eye echi enogham chong oji nam a migajan, a taghe ajag ka ngun nyi agura ajan, a ji nam ma abha kara. But anyim otum akpuga. Onyim otum akpuga. A kpuga a ki joa afo, o nog oyim oji rang mma. Ebhu kpe emanghe egbo a, ebhu nne chang nyo o ki khin akpuga a ma fo otum ye, o ki kpo. But ebhu ofon akpuga, nyi mese akpuga akara oyebha mbinghe, ofon akpuga ofon fine mmon. Mmon aching akpuga. Ebhu akpuga a ma ari afo, o ki manghe, eri nji a ki khin wa aji nju njom o, mmon owa anyo na a ki bhib, "papa, akpuga ama afo o ki fan?" ok se en eji nki akpuga, o ji sog abho okhin akpuga amafo, okhin mmon owa, okhin nse owa or nyen owa ojag nju njom na ye. Khin ebhu we ofon akpuga, mmon chang, oki yim nan? Ebhu oki manghe akpuga anyim obha abha nyangha. Ebhu nne chang, oyi ocha afo ka nju okpo. Akpuga ama ari afo ka jen akpuga akat chang abho chang. So kpo fone akpuga tu nne kak ka bhiji ebha. Ka jen a, ofu ejum efam, obhing moni nyen owa or obhing nse owa se en me inki mangho, akpuga ario, khin nne nyo aki khin m a ji ka nju njom chang. Moni nyen owa anyo a khibha. Kpe o waga ka abho se, owag abho oto se en eji nji nki akpuga a jag a jikhin akpuga ama afo. Eri nji a nora okpingun o, a not okpi ngun, a khin wa, ajag ebat anne mma a gbana ane, a kiji a ji gban wa ago feeb oti njim obhak ka osona biji.